الموسيقى المفضلة عندي هي الموسيقى العصرية يعني أن هي تعكس الطاقة والحياة اليومية نحب نسمعها يعني لما نبي نحس بالراحة ولا لما نبي نزيد طاقة يومي، الموسيقى لها دور صراحة فلما تكون هادية تهديك ولما تكون حماسية تعطيك طاقة وشغف وإينيرجى وحركة يعني.